Ka den e wa naken ka e gbom yee nan na'a koo ban den a ba ne ma'a e ba ne wa'a we a yee nen da yee da'ng ran nee da'ng ka ran ne e ma da nee wa'a e ma daa ni wa'a e da ree wa'a ko nya pat kun doo ko ba'an boo moyam man sai a goo tee mie-a goo tee meen ka a goo-goo boo ma saa reen nen goo ba'an teem ai kum ma ru doken yeree boo kun doko ka'ie boo kun doko phank e kun doko pen ba pat karan nane goo je ree wa'a wee ma'an boo an ga'a shinan an gen ba banen nen wee mi'an tee bee sai dai a sa nen wee a nak wa'a bee bi wee a te woben e an naken kan e kun ba noo kun doo ko to wee mi'an ga an pen de ka na'an so muyem ga a ba'an woo ree wa'a e doke wa'a a ban peree e wa'a toh wee mian ka ga wee a waa beeb ga sai wee nak penan ka a lep ga'an a pampee boom den a doog penboo den a doog pen boo den ne ka tee so mo'yam ga a baa woo ree wa'a e ban peri re wa'a pen den ka den mo'yam pen den Toh ka den pen den to ran penden toon jeman me re soka n pen te nakan e ba'an ke yiri i ban kee ni wa sokbe ar pen den ke nan na e nakan e ba'an kee maa yeri ma e sott na turie a guak da nan ku na ko toh wee mi'an waa nak nen ta gee tee bee e guk sa so an sew we a guk ki boom an a ya'a beep tee e kun go'a ko a ya'a beep tee kun na ku ka's toh pon tomp den wee'an kena so mo'ayam ga pen ba pat tee so ma pat nak jum wu'u tim kee ma pat nak jum wu'u tim kee ma pat nak jum wu'u tim kee toh wee mi'an wa ba ka gee so sai ya ga pat e no sai beebe ko ya ga pat sai be'ebe ye'an ben so mo'yam ga a nak woo ree ka ran jee pee yak sum man ma a joon ma se wasee pen don tebe wa'an we nak pen donma a san sat wa ge'an pee a san duo wa gee pee pen den wee mian nan e man jen jam see meen boo kan-ran nan toh a waa pen don saren tee bee dee ka wa'a su'u ku valla ka jum, sat boo dan jumi. <laughs>